A dama muni na lokaci ruta kori tekanni daman mu deino ruta kori takannni shikenan kine mu sai ko namtu kari ko ditu ko ngar danga ko opti eli ko ditu na gotko sali ko sali bin na koh salko bi sai ko tanade zaa na ko tanade zaa sai ko ditu ko ɗire na ko ɗiram ko daketu <hesitation> ko logodi ko kuma kari ko kuma ko getu ɓerum ko ngar dubun sanna ko ngar ka bim na ko ngar ko ka bi ku baibai si na ko baibabi sai ku hafteku ze ka bin ei toh ngo na andi niyya <hesitation> babbno agonni ina babno ko sobi ko so lani toh a zoba hamtsari ishe aka tere woi ei na hetenni ko ki sommbodi kunu mu hinɗa mu iti babno wonse toh na danko ngarano babno ei <noise> shikenan ki wonde wonse dano anko babno wonse sai ko ani ta toh kaiso babno itito ko kai mu deino andi rutah bu amma amu sali yauwa na yanko sali ei shikenan sai mu olti banon mu ki wonde wonse lalatin nisai mu go namtu kari. Mu soma nama kari mu soma nama kari sannan mu dano mu daketu takam na mu dakeno takam ei shikenan mu ditu sai mu oli banosse na mu hoti zori godbi na mu ola ka. a andi so somye mu olshe banos ka. a ana ta galago toh mato kuma a olshe danga na ngaranko dangam shikenan sai a shikenan ruta takanni toh ki wonde wonse mu deino mu deino kurari rinto sai a soma anshe ta toh kurari rinto kaiso lawa kine mu lashimfa ki ngafa deme kori na mu makaranko kada ndeyi mokiti ham toh na mu yanƴo mu damankok kori mu damankok kori mu ɗeino mu gesha ham ndeyi yoto na bon ruta bu ma sai na iko lawa sannan a ei kahi toh boi ruta kuma kabun ta miya tere modi yo bolo ma a lawentiti korin ni a ramtiti na ramtiti ko me shikenan a gesha ndeyi na mokno ham kahi so som mu kaha yan mu eli na mu kahon ko eli, ashikenan mato ma a soma rashe ka. a mu ka kahi ndeyi na ino ham ye a soma kahi beini toh waiye dottawanmu yanko wahala wonse woiye amma kaiso ndeyi mokinko e. Ruta biya te andi zai- zai- zai don huda biya hudanti ki komshine toh ta ruta takanni ko an ei ko ina bu dama sai kine ruta yo banoh salis ei ki ruta babno ki are ma shaura shaura ei yoto dai na hinde no toh sabok ka. a muni mu koikoyo ki ruta mu ise si andi ƴawoi bu daman muni mu hindan ko a tamshenmu billa ruta woiye atamshenmu billa ruta woiye ko lo ruta takanni mu dura ruta ishe banoh bu mu go hoti gojbi mu go daketu taka mu wortu kari toh duk dai mu ishek amfani ki si sabok ka. a muni mu shutanko ɗeinok feside bu daman muni ɗeinon andi ɗeino so ɗaha manakshi sosai don saboK muni mu ɗokanko ma dommu bu sai dai kaiso ne ɗeino itito ko ya waiye ko ishe haɗakuk ngoi ma a a daman te ɗeinok duniya daman na anko ta ai muni jerare mu a anshe da ɗafa ngoi domko shine dafa ndeyi ngoi na ɗafko ngoi domko bu ko itko asar ɗeinokko duniya. Sabok ka'a duk ei ko ina na ka dafko ngoi domkom toh ko na andibu ka kola zei ki rayuwatko a duniya sabok ka. a muni mu deyankok ki zunu andi ei yoto bu sabok ka. a muni lokoci mu ɗeino ki jerare mu zunu ko na ana mu muni mu anfani ki si aka kute bu doshi don sabok ki koi ke ko na andi bu lei beiko a ina.